Jue jya nëkudujtë neyb dun xi'im myaj tëyën ko'o tuktuk hora mawëd manytëk je'e ni'ixkopkë oy pyoxë tanto je'e wi'inmandyë pero ëch tokatyëch maw anaxë y tokatyëch ka yaj pedyë.